نحب قضاء ليله على قمة جبل علاش؟ <hesitation> لأنو المنظر من فوق حاجه رهيبه وتعطيك احساس عالي بالحريه البقاء في القلعه عتيقه مغري أما الجبل عندو جوه الخاص ومنظر الشروق الباهي هذاكا يخلي الواحد منبهر فيه فرحان ياسر.